لا افضل اني اشتغل خمس أيام في الاسبوع لمدة تلات ساعات كل يوم ولا اني اشتغل يوم واحد لمدة خمسة عشر ساعة. لانه الوقت اهم بكتير، يعني الوقت اللي انا هشتغل فيه ده والوقت اللي ههتم فيه بنفسي دي مهمة جدا. فاختار انه يكون الحاجة بالمعقول.